Külmäkapi <hesitation> moodori seeh om sääne agrõgaat, miä tege kõikaig külmä. Ja sis sa saat nupist valliq, ku külmä sul vajja om. Ja sääntse sis valit. Ja sis sääl kapih püsüs kõikaig sääne üteline külm temperatuur. Ja söögiq lää eiq halvas, midä sääl hoiat.